Вақте ки ман ба калимаи миннатдорӣ фикр мекунам, эҳсоси қадршиносӣ ва самимият ба ёдам меояд. Миннатдорӣ нишон медиҳад, ки мо некии дигаронро фаромӯш намекунем. Ин ҳиссиёт қалбро мулоим ва робитаро қавӣ мекунад. Миннатдор будан инсонро фурӯтан ва меҳрубон месозад.